Ndoɓu non, ana ŋarɗi, ana fanɗi girigara, jaɓataa waawede, ana boni so haɓaama kañum woni annduɗo. Ley Fulɓe kaa ana mbiya nguru hoore neɗɗo ɗo woni faa tawee ana ŋaaloo ɗum. yalta ɗon e ɗon ñirta ɗum ɗun kaa ndoɓu.